أكيد أفظل العمل لمدة خمسة أيام في الأسبوع، حج العمل يكون مجسم، وأجل تعب، لمدة ثلاث ساعات، يكون بطريجة محددة تسمح لي إني أكون أكثر راحة هيكي وما يكونش في حالة توتر، وأوازن بين العمل والحياة الشخصية، لأن العمل لمدة <hesitation> مدة طويل يكون مرهج جدا وصعب إنك إنت تنجزه بطريجة صحيحة.